Chaꞌxjeⁿ na jnda̱ sjo̱ ñꞌoom na jnda̱ teinomꞌnaꞌ jeꞌndyo̱ ñjaaⁿñe ndyuaa tsjomya tjachuiiꞌ chawaa na cwinquiooꞌ nnꞌaⁿ cwii cwii nnom ta̱jndyooꞌ oo chaꞌxjeⁿ na matsjo̱ya ta̱jndyooꞌ tsꞌoom tscaaꞌ, ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ, ta̱jndyooꞌ tsquiꞌ ndoꞌ matseitiuya jeꞌ cweꞌ na quintꞌiaya naquiiꞌ xjo televisión niom ntꞌomcheⁿ ꞌnaⁿ na quinquiooꞌ nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na cwii ta̱jndyooꞌ na cachjoowiꞌ na nmeiⁿꞌ tsꞌaⁿ tsꞌoom juunaꞌ ndoꞌ tquia wjaanaꞌ nawaꞌ tiljeiya chiuuwaa jndyunaꞌ sa̱a̱ ñjaaⁿ tsjomya tiquinquiooꞌ nnꞌaⁿ juunaꞌ cwii nnom ee na mandyo nntsꞌaanaꞌ na ticatajnaaⁿꞌna juunaꞌ tiliuna chiuuwaa na nnquiuuꞌ tsꞌaⁿ juunaꞌ, waa cwiicheⁿ jeꞌ ta̱jndyooꞌ na tquiacheⁿ xjeⁿ mayuuꞌcheⁿ na nnda̱a̱ nntsjo̱ya meiiⁿ tiquinquiooꞌ nnꞌaⁿ juunaꞌ sa̱a̱ quintꞌiaayâ juunaꞌ meiiⁿ na cweꞌ naquii xjo na macoꞌnaꞌ nnꞌaⁿ cwii ta̱jndyooꞌ na quilꞌuuyâ na quilacajndyuuyâ ta̱jndyooꞌ ta̱chuꞌ ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na luaaꞌ cwilꞌuuyâ juunaꞌ ee na juunaꞌ chiuuwaa na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ juunaꞌ ndoꞌ tseijomnaꞌ juunaꞌ chaꞌxjeⁿ ta̱ na jâ tajnaaⁿꞌaⁿ njaañe na cwilꞌuuyâ ta̱chuꞌ joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na xueeꞌ ta̱jndyooꞌwaꞌ luaaꞌ cwilajndyuuya juunaꞌ. Mati juunaꞌ tjaꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ quinquiuuꞌnaꞌ ñjaaⁿ naquiiꞌ ndyuaa tsjoomyâ ee majoꞌ chaꞌxjeⁿ na matsjo̱ mando nntsꞌaanaꞌ tjaꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ wajnaaⁿꞌ juunaꞌ joꞌ na taꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ quinquiuuꞌ juunaꞌ, ꞌnaⁿ na quinquiooꞌ nnꞌaⁿ njaañe joꞌ ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ, ta̱jndyooꞌ tsꞌoom tscaaꞌ, ta̱jndyooꞌ tsquiꞌ. Yocanchꞌu jeꞌ wꞌaa scwela quiawaa cwiluena cwinquiooꞌna cwii ta̱jndyooꞌ na nlcoñe tsꞌaⁿ juu ta̱jndyooꞌñeeⁿñe quia na ꞌu nmeiⁿꞌnaꞌ xꞌiaꞌ oo quia na nnquiljoona xꞌiaꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ jom cwicoñe, xjeⁿꞌñeeⁿ jom macaⁿnaꞌ na nntseichueeⁿꞌeⁿ yuu na meiⁿntyjeⁿꞌeⁿ aa na macaⁿnaꞌ na nleinoom aa na macaⁿnaꞌ wjaⁿ cwiicheⁿ joo sa̱a̱ luaꞌ cwiicheⁿ nnom ꞌnaⁿwaꞌ jeꞌ cweꞌ yocanchꞌu cwinquiooꞌna juunaꞌ eeꞌ quiawaa na waꞌwꞌaa oo quiawaa wꞌaa scwela na mayuuꞌcheⁿ tiljeiya aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na cwiicheⁿ nnom na nnquiuuꞌ tsꞌaⁿ luaꞌ oo aa cweꞌ cwii nnom na joona ñjaaⁿ naquiiꞌ tsjoomyâ jlajndaaꞌndyena na luaaꞌ ya nnquiuuꞌ tsꞌaⁿ sa̱a̱ nmeiⁿꞌ ꞌnaⁿ na quinquiooꞌ nnꞌaⁿ ñjaaⁿñe ndyuaa na mꞌaaⁿyâ.